Termametrni qo'ltiq ostiga yoki til ostiga joylashtiring <hesitation> albatta u termometrning turiga bog'liq bo'ladi. Bir necha daqiqa kutub turishingiz kerak va qurilma signal bergach termometrni olib ko'rsatkichini o'qishingiz mukin.